Han langera ho dimiyɛn honi deɓenu dana han a han ɲuse mana han ɲuse mana han boni matete han ɲuse mana han langera nɛ mɛ zun an ɓwɛra in hiya in ma ɓwɛ ma han langera nɛ mi Mali un yi ɓwɛ un hya ma Bomu ɓa tuwaro Bore le Boré le Bomu Bomu Zamu Faramu Mara'amu Kɔrɔbɔrɔmu miya'amu Senufɔmu Bɛlamu um Angilɛ Shiniwa Ruse Ɛspaɲɔli um Fɛnlandɛ Koreyɛn mu boni Aleman um mu boni matete